ताश के पत्ते लिया आमे अपना टाइम पास सोंकु करे और तेतु लिया दुई, तीन, चार, बोरी आदमी भी खेल साको। ताश लिया आमे नोंय नोंय गेमे सोंकु खेले।